Chiuuwaa na cwilꞌa calueꞌ na chacwijomn na cwilaneiⁿyoꞌ ñequio ncꞌiaayoꞌ quia na cwii catsueꞌ macaljeiiⁿ cwiicheⁿ catsueꞌ ljoꞌ na juu catsueꞌ machꞌeeyoꞌ joꞌ mandiñoomꞌ jaantyjaaꞌyoꞌ niom xjeⁿ na cwii catsueꞌ mateinquioom cwiicheⁿ catsueꞌ oo niom xjeⁿ na juuyoꞌ ljoꞌ na nntsꞌaayoꞌ joꞌ na mañoomꞌ wjaanomyoꞌ na nñenquiuuꞌyoꞌ na nntsꞌaayoꞌ cwii nnom na caxquieeꞌ ñequio cwiicheⁿ catsueꞌ oo na nntsꞌaayoꞌ na wjaanomyoꞌ na nnteinquiuyoꞌ tsꞌaaⁿyoꞌ, tsꞌaaⁿ xꞌiaaꞌyoꞌ oo mati nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na ljoꞌ na nntsꞌaa cwii catsueꞌ joꞌ na mañoomꞌ na nntseijmeiⁿꞌñeyoꞌ meiⁿñoomꞌ na nntsꞌaayoꞌ na nlꞌueyoꞌ tiaꞌ ñequio cwiicheⁿ catsueꞌ na tineiⁿꞌyoꞌ